Fômba fiborosian̈a nify, ia, izy io zen̈y isaka intelo edy miborosy nify edy ai an̈atin̈y andra araiky. Maraindrain̈y, matsan̈a, hariva. Avô amin'jay kosehin̈y tsara zen̈y an̈abo, ambany, amy ny sisisisin̈y jiàby avô koa lela koa zen̈y afaka kosehin̈y tsara koa, omban̈ina amin'jay.